איך וואלט מן הסתם געווארן זייער נערוועז, און אדער, פלעין געוווארן נערוועז און גארנישט געזאגט, אדער געווארן נערוועז און געזאגט פאר איינעם ווי נערוועז איך ווער אבער איר געלאזט רעדן, אדער וואלט איך צוגעגאנגען צו איר, און איר געזאגט אז איך טריי צו ארבעטן, אויב זי קען רעדן אביסל שטילער, אדער וואלט איך שוין געווארן זייער אויפגערעגט און איר אנגעשריגן אז זי זאל זיין שטיל